Dza osii wͻ m'abrabͻ mu a na ͻyɛ esuadze kɛse paa maa me anaa ͻsesaa m'abrabͻ yɛ da a me papa wui. Nna dɛm da no yɛ da a, ayɛ dɛ wiadze nyina abͻ mo do. Munnhu beebi a memfa me tsir mfa. Su mpo nna munntum nnsu osiandɛ na menngye nndzi. Hͻ no na muhun dɛ wiadze ketseketse na yehu no, no mu nsɛm beberee. Na esoɛr a, innhu dza obesi anaa inntum nnkyerɛ daakye.